E ben, mi oua travaggio chì inta mæ stançia, chì in casa, e gh'é un barcon solo. E dapeu se un o piggia in conscideraçion tutta a casa, no ô sò, ghe saià fòscia unna dexeña de barcoin. Però inta stançia onde m'attreuvo oua ghe n'é un solo.